Yea nya yebe agbenɔnɔ, anya ye be yiyi kudo ebe gbɔgbɔ kpata, nɔnɔme ke le esia y kpɔe tsaƒe atɔ azɔ̃lia dzi, ne mì le zɔ̃e viɖe viɖe viɖe kakaaa kpoa, ya gbe ɖewo, ya lɔ̃ ɖewo kaka kpoa, ne etɔ va wu tɔwò kpoa ekpã, srɔ̃ɖeɖea la va eme. Gaɖewomewoa, ya te va, ateŋ ble wò be wò ne va, ye va kpoa, woateŋ va gbe be magbadzo o. Ye tsã anɔ ble wò kaka kpoa, mìa nyɔnuwo kpo wo teŋ blena kaba, mì me teŋ blena ŋsuawo yina mìa ɖokuiwo gbɔ. Woawo kpoe blena mì, kaaa kpoa, eble wò be va, va wɔ nu ya ku ye, va wɔ nu ya ku ye. Le wɔm kakaaa kpoa gbeɖeka ava gbe be magba yi o, kpoa eɖesrɔ̃ vɔ yema. Ce evana me, be meɖewoa wo gblɔna be yewo alalɔ, alɔlelea, mìava tɔ ye be ŋtinuwo dzidzi kakaaa kpoa ne sɔ gbea miava va aɖo azã ɖe eŋti. Azã ma ne esɔ gbe kpoa, ameɖesiaɖe ava kpɔ eteƒe ku mi. Ye leke kɔnuwo yina ɖoa, woagblɔ na mi le teƒea gbe ma gbe, kpoa mìava zɔ̃ ɖe wo dzi ye mia tsɔ wɔ kɔnua. Kpoa srɔ̃ɖeɖea eva me ma. Eya ke gblɔm me lea, ne nyi be wo va, tutugbãtɔ ne eva tsi nenea, wo trɔ yina dzilawo gbɔ, ava yi gblɔ nɔ wobe, ye vana va dzina ŋɖe le wogbɔ fiya tegbe tegbea, eva eme be Enua va tsi ye gbɔ, ta yewo va be leke ke wo zɔ̃na le wobe aƒemea, yewo ase ɖoɖoawo, woagblɔ ɖoɖo newo le woawo tsã wo gbɔa, woagblɔe na wo. Ne wo gblɔe vɔa, woawo tsã woa trɔ yi mgbedome ava yi dzi va kpoa ne esɔgbe ɖe edzi kpoa, amesiame nyana be, ye tsã ye be nua, ele fiya, edzila yawo tsã wo nyana be yewo va yi tsɔ ne le ƒome ya me. Kpoa ameɖesiaɖe nɔna nɔvia gbɔ. Ŋutsua hã le nyɔnua gbɔ, nyɔnua tsã le tɔ kpadzi tsã le fima, ein kpoa mìɔ kekem mì dzo nɔna nɔnɔewo gbɔ adzo nɔ balɛ ɖe eŋti atsɔ nɔ yi loo